Mønâ øhê lioè lùã jmaønâ lùã jmaønâ lùã tsaíã lahâ jonà lùã lioè lùã tsaíã taã tiánãan tøhê jmaønâ zøhå abril mayo jmaønâ nenã tsaíã taã tiánã iâ jouà manâ jahà líã tsaíã taã tiánã bahâ guiohà líã iã çaã lùâ tsaíã iã jonã nénå jmonå tsouã jmaønâ jonã lùã jmonå tsouã ziaã ziaã lù maùnã çúhå tsouã jmaønâ jonã jmaønâ mønâ tøhê tsaíãjonã jonã jmaønâ jonã ziaã jinhå ñanã ziaã mango jnanâ ñanã ziaã sandía iã jonã jmonå tsouã jmaønã ùnhãn mønâ tøhê manã tsaíã taã tiánãan taã tionhâ tsouã líã tsaíã taã tiánã baâ guiohà líã mønâ tøhê çaã lùã tsaíà iã jonã nén iâ jouà laã lùã tsaíâ mønâ tøhê çaã tsaiè láhà tsaíã líã ñanã iâ jouà jínhã nénå zona pahâ tsaíã laãçónhã iã jouà laã nonê ñanã mánhã soledad noê zona baâ çuúã laã çónhã iâ jouà laã nonê iã jonã nénå <noise> jiáâ çounã jmaønâ nonê jiáâ çounã jmaønâ líã çuúã nonê jonã manã jiáâ nonê laã tùå manã jiáâ nonê çounã jmaønâ octubre nonê ñanã noviembre diciembre nonê Jiáâ çounã jmaønâ líã çuúã taã tiánã nonê çuúã taã tiánã bahâ líã tøê manã lùã çuúã jonã guiohà nénå jonã manã nenã nonê manã jiáâ lùã jmaønâ jonã nonê manã manã lóâ maùnã líã çúhå tsouã nonê jonã manã ziaã lùã maùnã çuhå tsouã nonê maùnã maùnã nenã jonã manã ziaã çounã maùnã lùã iã jmonå chíâ guiohà tsouã ziaã touã jnanâ ziaã tsouã çúhå tsouã guiohà nonê jmaønâ jonã jmaønâ manã çuúã guiohà nonê iã nenã jonã ziaã çuhå tsouã iã jmoå chíâ æê tsouã ñanã líã choúnâ tsouã nonê çuhå tsouã láhå jøè iã lóâ iâ naunà nenã çuhå tsouã tsoå ninâ juáhã çuhå tsouã çounã manè iã taã jmonå chíâ guiohà nénå taã lùã reã çounã nenã jonã lùã mønâ tøhê iâ jouà méxico mønâ tøhê iâ jouà méxico jnanâ çuáã tsouã iâ goà méxico tuâ chánhã çuúã çuúã taã tiánã guiohà láhà zianã tsouã taã jeinhå guiohà tahà çúhã chíã aiå ñanã ziaã jmaønâ líã taã tióhå tsouã júhã tsouã líã nonê çuúã taã tiánã bahâ lùã méxico iâ goà jonã nenã lùã iã lùã zona bahâ çuúã laã çónhã iâ jouà laã nonê tanê baâ lùã tøhê iâ jouà Iâ jouà lùã mánhã lahâ tanê baâ minhà çuúã tsoå iâ goà nénå zonã bahâ çuúã iâ goà méxico janê ziaã jmaønâ lùã taã tióhå tsouã lùã ziaã jmaønâ lùã taã líã jmónâ tsouã taâ nonê çùhã mønã choúã baâ tsouã jmonå taâ iâ goà mønâ tøhê jmaønâ çuúã taã tiánã laã nenã jonã lùã guiohà méxico tahà zonãçuúã ñanã zonãlùâã nenã guiohà tsouã lùã iã lùã liã júhã tsouã oå ziaã mønâ lùã taã jeinhå chíã jonã guiohà tsouã søã çánhã laã tsóâ tsoå søã manã tionhâ guiohà nénã taã ziaã iã lùã guiohà taã ziaã iã lùã guiohà tsouã eínã láhà iâ çounã taã ziaã iã lùã guiohà tsouã eínã man tønå guiohà søã çoê søã tionhâ çoê søã çánhã laã chóâ lùã laùhå guiohà anâ iã jonã ziaã mønâ líã taã jienhå guiohà lá nenã jonã lùã mm laã laã lùã mønâ tøhê çaã choè tsouã mønã loê jánhå taã chánhã tsaíã tsaíã taã tiánã bahâ iâ jouà manã loê mønâ tøhê choè tsouã tsaíã taã tiánã bahâ guiohà laã taã tióhå paâ tsouã guiohà lùã tsaíã tsaíã taã tiánã iâ çounã taã çoúnhã mønã loê zonãtaã tiánã bahâ lùã tsaíã jáhå taã tióhå tsouã lùã søã çáhã laã tsóâ tsoå baâ mønâ tøhê çuánhã tsouã nénå iâ jouà laã nénå çuúã bahâ tùhå iâ jouà laã Jánhå taã çoúnã çiónhå mønã loê zonãtaã tiánã bahâ tsaíã mønã loê iã onã juøè touã líã taã jeinhå líã ziaã mønâ líã eã líã guiohà tsouã çonã uáhã taã jeinhå lahâ jonã taã çaùhå jmaønâæê tsouã tsoå lùã tùhå iâ iâ iâ ouà nénå iâ jouà minhà tanê bahâ minhà lùã çñhå mønã loê ønå tanê minhà tsaíã ñanã iâ ouà jínhã onê zonãminhà tsaíã laã çónhã iâ jouà iâ jouà tùhå laã nonê laã nenã jonã lùã laã nenã jonã lùã tahà zonãtsaíã mønã loê tahà peínã lùã tsaíã taã çaùhå tsouã jmaønâ lùã iã jonã laã nenã jonã lùã manã manã çaã jenè jnanà